කරුණාව කියන වචනය නම් මම හිතනව <hesitation> මගෙ ජීවිතේ මම නිතරම හිතන වචනයක් කියල. මොකද <hesitation> කරුණාව කියන දේ <hesitation> සෑම මනුෂ්‍යයෙක් තුළම අනිවාර්යෙන්ම තිබිය යුතු ගුණාංගයක් කියලා මම හිතනවා. <hesitation> කරුණාවෙන් අපි කෙනෙක්ට සැළකීම තුළ <hesitation> අපේ හදවතට සමාදානයක් ලැබෙනවා වගේම ඒ අනිත් කෙනාටත් <hesitation> ඉතාමත්ම <hesitation> පහසු සම්බන්ධතාවයක් අපි එක්ක ගොඩ නගා ගන්න ඒක ලොකු හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් මේ කරුණාව කියන ගුණාංගය බොහෝ ධර්මයන් වලත් බොහෝ දර්ශනයන් වලත් <hesitation> පෙන්වල දීලා තිබෙනවා. බුද්ධ දර්ශනය ගත්තත් <hesitation> කිතුනු දහම ගත්තත් <hesitation> තව මනුෂ්‍යයෙක්ට කරුණාවෙන් සලකන්න ඕනෙ. කොහොමද කියන එක පහදල දීල තියෙනවා. ඉතින් කරුණාවෙන් කටයුතු කිරීම තුළ <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> අපේ හදවතට ලොකු සමාදානයක් ලැබෙනවා. අපිට <hesitation> ලොකු වරදක් කරපු කෙනෙක්ට වුණත් <hesitation> අපිට පුලුවන් නම් කරුණාවෙන් සළකන්න <hesitation> මං හිතනවා ඒ වරද ගැන පසුතැවෙන්න පවා ඒ පුද්ගලයා පෙළඹෙනවා කියලා. ඉතින් කරුණව කියන්නේ අපි ඇත්තටම <hesitation> ප්‍රගුණ කරන්න ඕන දෙයක්. සමහර වෙලාවල් වලට අපිට ඒක ගොඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කරුණාව කියන දේ අපේ ජීවිතය තුළ ඇතිකර ගත්තොත් <hesitation> ඒ තුළ <hesitation> අපිට බොහෝ දේ අපේ ජීවිතයට නැවත ළඟා කරගන්න පුළුවන්.